Itony <hesitation> tagnisaiko itony aby zany a karazagna saosy fantako: saosy pistasy a, dia saosy voatabia, dia <hesitation> saosy atao amina laoka.